أني لو نقدر نسافر أنسافر اليابان، نحب ثقافتهم، تنظيمهم، وأكيد- أكيد نسمع بش تستمتع مشاهدة أفلامه و <hesitation> عاداتهم وتقاليدهم، <hesitation> معابدهم وأطعام وأطعمتهم التقليدية، والأماكن الشعبية إللي عندهم.